Ny tsindrin-tsakafo netim-paharazana maneran-tany <hesitation> izay tsara tokoa raha andramana de ny <hesitation> zavatra be <hesitation> choholat a, ny mofo be crème a, ny <hesitation> mofo mamy, eo ihany koa ny <hesitation> macaron, ireny karazana tarta ireny, eo ihany koa ny karazana voankazo.